Nti fridge yɛ adeɛ ɔboayɛ paa. Wode nsuo hyɛm a ɔma no yɛ nwunu. Wode aduane, nnam anaasɛ bibiaa wopɛ sɛ wode to hɔ ma ne kyɛre biaa no wode hyɛ fridge mu a ɛma ne tim da hɔ kyɛre a ɔnsɛe nyɛ hwee. Osiane sɛ, sɛ nwununwunu no ka na a aboa biaa nka ɔbɛtim asɛe adekorɔ na wode ato hɔ nwununwunu no nti ɔntim nyɛ adwuma sɛneɛ nka hyeehyee ka na ɔbɛtim ayɛ no. Nti fridge sei ɔyɛ adeɛ bia ɛwɔ sɛ biaa nya bi. Firi sɛ, sɛ wonya a wobɛtim de wo nkwane ahyɛm. Wobɛtim de w'aduane bi aahyɛm. Wobɛtim de nsuo ahyɛm de ato hɔ ma na akyɛre. <noise> Asiane sɛneɛ ne ɔnhyɛ fridge mu no. Na afei nso sɛ wopie abɔntene ne hyew de wo a, wo ba a wonya nsuo nwunu bia ɔhyɛ fridge mu a wonom a wobɛhu sɛ na ama wo ho ato wo kama.